اكبر مشكلة تواجه العالم اليوم هي مشكلة التلوث البيئي - لان يوم عن يوم عتزيد المعامل وتزيد المصانع وتزيد السيارات بالشارع فهذا الشي كلو عيلوث البيئة ، وووعتقل ال المناطق الخضراء اوالمساحات الخضراء ماكو اهتمام كلش قوي مثل قبل فعتقل على حساب الجانب الاقتصادي